Як рӯз як ҷавони ҷасур компасеро пайдо кард, ки ҳамеша ба самти ганҷ ва тилло нишон медод. Вай бо компас ба саёҳатҳои сериқдоме рафт ва ҳар бор ки роҳро пайгирӣ мекард, хазинаи нодир ва арзишмандро меёфт. Ин компас на танҳо ганҷ, балки дӯстӣ, ҳикмат ва қуввати ботинӣ низ ба ӯ тақдим кард ва ҳаёти ӯро пурмазмунтар гардонд.